Stundina okkar í dag er

ég lofa því meðal annars þetta þau eru ekki ein hér í dag eru tilbúin má ég

eru tilbúin þrautin sem krakkarnir fá í dag er sem býr til fallegra listaverk að mati dómnefndar sigrar krakkar ef þið setið þetta rétt saman þá á hann að virka og þá á hann að geta teiknað mynd

af því hann dillar sér svona og teiknar í leiðinni

reglurnar eru eins og alltaf þið hafið tíu mínútur til þess að leysa þessa þraut og búa til dillandi

þetta að teikna eitthvað hún leit út

það var soldið erfitt b o b a það er bomba fíla ekki konu fíla bara

sem gefið var út í tengslum við

þá mundi ég bara fara að kíkja á það því þar er fullt af skemmtilegum smásögum eftir krakka ég heiti Árni Hrafn Hallsson Pálína Sara ég heiti Baldvin barri Guðmundsson ég heiti hrafnar Dagný Sara Viðarsdóttir ég heiti Stella ég heiti Helena Lind Guðmundsdóttir Kristján

ímyndunaraflsins Páll var ellefu ára grunnskólanemandi sem dreymdi um að vera geimfari hann bjó með foreldrum sínum

í litlu húsi honum fannst gaman að skrifa smásögur í frístundum en foreldrar hans voru mikið í vinnunni og höfðu lítinn tíma fyrir sögurnar hans sögurnar eru margar og alveg svakalega fjölbreyttar því eins og við vitum þá getur hvað sem er gerst í góðri sögu hvað gerist í þinni sögu saga mín er um stelpu sem heitir Sigurdís sem finnur hálsmen sem hjálpar að bjarga jörðinni þetta er smá draugasaga bókin mín er um strák sem er að horfa á sjónvarpið og það er rosalega mikil læti í kjallaranum sagan mín er um

hittust og urðu vinir eða fjölskylda sagan mín er um hund og kött sem eiga það sameiginlegt að vera öðruvísi en önnur dýr sem hittast og ákveða að vera vinir sagan mín er um frænkurnar mínar að fá betra útsýni en þá gerist allt

mjög skrítið við hittum draug og svona sagan mín er um karl sem borðar stafinn sinn en hélt hann væri þetta eru frábærar hugmyndir ég get svo svarið það en okkur eru að berast líka hér sögur um dularfullar mömmur gimsteina sjóræningja og einhyrninga bókin mín er um fjóra krakka sem fóru í skólaferðalag með bekknum sínum og

sáu einhyrning og einhyrningurinn tók Elísu og fór með hana eitthvert sagan er um tvær stelpur sem lenda í ævintýralandi einhverra hluta vegna og kynnast vinum sagan mín er um geimveru og bestu vinkonuna mína og við erum að reyna að hjálpa geimveru út af því að hún brotlenti

jörðinni bókin mín er um stelpu sem á skrítna mömmu og hún og besta vinkona hennar fara að rannsaka það ég væri alveg til í að fara í ævintýraland ég þyrft bara að passa mig á öllum

ég fékk þessa hugmynd af því ég

ég var að hugsa um vinkonu mína og söguna hvernig ég ætti að gera hana

ég get gert sögu um geimveru og bestu vinkonu mína ég fékk hugmyndina af annarri bók sem við Nína önnur vinkona mín bjuggum til en misheppnaðist algjörlega út og mamma var eitthvað að tala um rófulausa hunda og ég bara byrjaði að skrifa söguna blaðsíðurnar

sögur sem krakkarnir sendu inn voru algjörlega frábærar mjög fjölbreyttar og sumar þeirra eru alveg svakalega fyndnar hlustið til dæmis á þessa sögu eftir hann Árna en hún var valin smásaga ársins á

og njótið fyrsti kafli ég heiti Árni Hrafn ég lít á skóna mína ég sé ég er ekki með fætur en skrítið ég hef alltaf verið með fætur þá sé ég að ég er bók ég er í hillu og það er einhver annar ég ég er bókin það er rosa skrítið ég hef aldrei viljað lesa

bók kannski var Guð leiður því ég las hana aldrei en ef Guð er leiður af hverju gerir hann þetta þetta er enn verra ég hélt að Guð væri góður við alla en núna ekki við mig

að hugsa um bækur og gefa þeim séns þannig getur maður lært mikið til dæmis ný

breytti mér í hann hann Guð á að vera góður við alla segi ég bíddu ég gleymdi

núna verðum við að bjarga bókunum áður en bækurnar verða manneskjur segir

segir

um hvað ertu spyr ég mér finnst þú fræðandi má ég lesa þig já já þú mátt það alveg skyndilega fannst mér

eins og fæturnir byrjuðu að vaxa aftur ég er með fætur

ég er manneskja takk fyrir

ég hefði aldrei getað þetta án þín ég vakna mennskur og þá fattaði ég að þetta var draumur núna veit ég að ég á að gefa öllum bókum séns allar bækur eiga það skilið að láta lesa sig líka

æðisleg saga en velja hvaða bók sem er til þess að breytast í hvaða bók væri það ef ég væri bók þá væri ég til í að vera fræðibók akkúrat fræðibók það er endilega sendið okkur allar skemmtilegu sögurnar sem þið eruð að skrifa heima og nánari upplýsingar hvernig þið gerið það skrifa heima og nánari upplýsingar hvernig þið gerið það

var mikið vesen af því við vorum í þrjár

þið hafið fimm mínútur til þess að finna út úr þessu

að biðja ykkur um að draga smá babb ó

það er miðjan hvað stendur fugladansinn stuðningsliðið tekur þátt í þessu líka það þarf alltaf einhver í liðinu að vera að dansa fugladansinn

vera sami allan

alls ekki sami allan tímann alls ekki hvernig gengur hérna hjá bláa liðinu við bara skiljum

þetta er eiginlega sama vandamálið og hjá gula liðinu finna út úr þessu á fimm mínútum nei

að gefast upp nei nei auðvitað ekki auðvitað þurfið þið samt að draga hérna eitt

vettlingar vettlingar

kalt á höndunum en það gæti verið erfitt af því að þessir vettlingar eru mjög hlýir hérna viltu fá að skipta síðan er líka hérna stórhættuleg spurningakeppni

gula liðið eru liðin tilbúin að halda áfram já já ekki gleyma að þetta er líka keppni á milli

hvort liðið er betra að hvetja áfram það er brjálað að gera

þetta var ekkert svo erfitt babb að dansa fugladansinn það var svona nú átt þú að gera nei ég var að gera

er meira pláss þá fer einn alltaf eða tveir að dansa er statt á Ströndum í dag og hér ætlum við að keppa í

stórhættulegum og stórskemmtilegum þrautum eins og vanalega

í dag og fyrsta þrautin er að búa til fuglahræðu gula liðinu já þannig að þið eruð bara sigurviss já

að búa til fuglahræðu en hver verður fyrstur

það kemur í ljós við skulum vinda okkur í þetta gekk svona ljómandi vel hjá gula liðinu já já þið bara kláruðuð þetta svona við erum mjög mikið í

vel saman kannski já en hvað fór úrskeiðis hjá ykkur Rauða ber við náðum ekki að setja plötuna á

já en það var samt ekki alveg nóg til þess að vinna nei það er eitt stig á gula berið en næsta þraut heitir

fyrir hvern meter ég mældi hvert einasta kast ég er búin að reikna þetta allt saman hérna saman og skrifaði þetta samviskusamlega niður á töfluna mína góðu hérna ég get ekki betur séð en að Rauða berið hafi unnið með þrjátíu og fjögur stig á móti þrjátíu og liðin bjuggu til báta og eiga að láta þá sigla og sá sem er á undan í

þannig fór um sjóferð þá það var Rauða berið sem var á undan og hefur hér með sigrað

en þið stóðuð ykkur heldur betur vel líka en hvernig fóruð þið

smíða þessa báta við finnum einhverjar spýtur og

finnum við litla kassa frábært hvað fannst ykkur skemmtilegast við að smíða bátinn mála miklir málarar hér en

frá Ströndum við sjáumst á einhverjum allt öðrum stað næst

við vorum í rugli með höfum trú á liðinu

höfum ekki séð spurningarnar en við getum alltaf breytt í

við spurningarnar en þau vélmennið þannig að það gæti verið jafntefli við dönsuðum fugladansinn nokkrum sinnum allir í hópnum þá kannski höfum vonandi verður jafntefli því ég elska að vinna og ég elska

dillar sér ekki mikið hann dillar sér ekki neitt dillar sér ekki neitt en hann er voða sætur

skemmtilegt og það er eitthvað að gerast hérna á blaðinu

en ykkur tókst samt að fá þetta allt til þess að virka það er mjög vel gert náðuð þið að klára spurningarnar já já vel gert ég ætla að athuga hvernig gekk hjá bláa liðinu hvernig gekk hérna hjá bláa má ég sjá

að sjá myndirnar því það lið sem málaði fallegri

hér hjá gula liðinu sjáum við nú samt að þar sem vélmennið stóð þar myndast skemmtilegir stórir blettir glæsilegt flöt á blaðinu

hvort liðið fær stig kemur í ljós á eftir við ætlum að fara og standa á öndinni telja saman stigin úr spurningakeppninni og öllu hinu líka þá er búið að telja saman stigin liðin standa hér á öndinni fyrir aftan mig allir mjög spenntir að fá að vita hvernig þetta fór allt saman við byrjum

á stuðningslið spreytir sig þar kláruðu allir þrautirnar sínar og fá fimmtán stig fyrir þar eru sextán stig á gula og átján stig á bláa nema gula stuðningsliðið fær

bláa liðið fær þrjú stig fyrir að klára Dillarann og myndina og gula liðið fær tvö stig fyrir

dillaði sér ekki alveg nógu vel en myndin var flott þá er það stórhættulega spurningakeppnin fyrsta spurning hvað eiga apinn

þau hafa bæði farið út í geiminn b starfa bæði í sirkus geira smart eða c þau eru bæði

spurning tvö hver er af mörgum talinn besti körfuknattleiksmaður allra tíma og varð margoft n b a meistari með Chicago

þarna sagði bláa liðið b og gula liðið líka hvaða þætti stýrir Jón Jónsson hér á RÚV er það a kastljós b veðurfréttir eða c

þarna voru liðin líka sammála ég spyr liðin gula lið standa þessi svör já en bláa þið megið kippa í keðjurnar já

slímið hjá okkur í dag en við kveðjum héðan núna og sjáumst hress og kát næsta sunnudag